<noise> A ôhatra za kôa magnano hanigny efa voaomana zany ôhatra za za magnano mokary regny ai, <hesitation> antsika tsy miala am'fomban-drazantsika, sahoaba regny atako regny, regny tiàko, tian'ôlogno koa.